كل حاجة كبيرة وصغيرة تعمل حساب رب العالمين انه شايفك ومطلع عليك وعارف كل حاجة وعارف هتفكر فييه جبل ما تعمله